Amin'ny alalan'ny rorany ka! <noise> Mandrora i da sady mandrary. Da lafa vitany amin'izao ny rariny, <noise> da i <noise> mitoboky <noise> amin'ny trañony. <noise> Atetin'ny trañon'olombelo koa ñy misy azy. <noise>